Mënko, mënko já mënte udeyar. Bëloŋ bëko cí ajá mëntíb bul këwín pëñáak cëli dí bulk on bëko já bëte udeyar. Mëloŋ kací mëntíb bul kalik doon këdë cëli, udeyar wáawaŋ bëlíiŋ tú mënko purir pëte udeyar. Bëmankuŋ yink mëtíb bá këtíb bul rek këwín kalik cí katule. Bësotiyo kak këru tíb kabuul bul këwín bací katulá. Kon mënko já mënte udeyar.